रूखा प्रकृतिकी अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा हएँ और हमर जीवनके ताहिँ अति आवश्यक अंगके रूपमे स्थापित हएँ । जा पृथ्वीमे रूखनकी अनगिन्ती प्रजाति पाइजात हएँ । जे सब रुखनकी अलग अलग महत्व और उपयोगिता होतहए । कुछ प्रमुख रूखनको नावँ बरगद, पिपड़ा, बाँस, कुरैला, सिसौं, खैर, बेर, कोसम, भिलौरा, असैना, तुत, बहेरा, जमुनी, तेँदु, पाँदन, बडहर, टाँट, निम, गुलर, कागती, नेँबु, सलिफा, अठन्नी, औंरा, कटहर, बिहिँ, आँम, चन्दन, इलैची, तुलसी, धुप, रूद्राक्ष, सेमल, हर्दा, बेंत, महुवा और कचनार जैसे तमान रुखा हएँ । जे सब रूखा प्राकृतिक सन्तुलन कायम करन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलत हएँ । जे सब रुखा अपने अपने ठिहामे मानव और अन्य जीव जानबरके ताहिँ बहुत जीवन उपयोगी स्रोतके रूपमे काम करत हएँ ।